pues or udze xc̲h̲aꞌ nak tlacoah xc̲h̲aꞌ belëkxe mey xc̲h̲aꞌ ic̲h̲ë man pero dën o xc̲h̲aꞌ dam c̲h̲ow idoꞌ pues.